ليش لا يعني مغامره هيه حلوي زياره المريخ مغامره حلوي وفد شغله جديدي وشغله ما صيغه يعني وبحياتك ما غاح تتكرر هاي الشغله أو الزياره فممكن شي حلو حته لو تنتظر عام كامل يعني ما خساره مثل ما نقول احنا تشوف شي جديد تشوف شي حلو